Chili! Chica sensación me hazi! Me recuerdu de sel recebíu nel aropuertu comu alguién qu'avía hechu pola genti más umildi de Chili. Tovía guardu la pancarta que m'aviarun. Yo d'aquella trebajava pala arolinia de Chili, Lan Chili, i quandu queava sitiu libri ena boiga del avión pos entrava melecinas de baldi. Assina que Chili hazi parti mu emportanti dela mi vida, craru, tú vedrás!